Omweezi gwo kubanza, omweezi gwakabiiri, omweezi gwakasattu, omweezi gwa'kaaana, omweezi gwa'kataano, omweezi gwa mukaaga, omweezi gwa musanju, omweezi gwa munana, omweezi gwa omwendah, omweezi gwe ekuumi, omweezi gwa ekiimu nakkiimu, omweezi gwa ekuumi naibiiri.